Miine dongu suune sune naa nféérine. Adééwuune wuune iféé nka jiiganone nruu siitarnani. Maa dongu suune sune na nféérine. Dongu suune sune fuune nféérini nini, hani ignootu idaahami, nkaye dii foodo, affu mhaakamini. Akandani, nii yééma idaaha fooni afu réétami. Maa idééwune, nruu siitarna ni. Yéémi iféé nii nangh nka nsuube, iwoo kottu. Nka dongu suune sune fuune, fuuna nfuu réétane ignootu déck-déck idaahamini, fuuna nfuu réétane. Fuune dan hani ignootu idaaha fooni, afu réétamini. Nruu mhaakanani. Maa idééwyune, nruu siitarna ni. Nii thiiuunghma nféé né, nruu-kaye-nfuu-nruu miintarnani dii woodo. Maa miine dii nka dongu-suu-fuune, nroog nruu kottu ignooti ikandi nini, nruu thiigh. Maa idéé wuune, nruu siitarnani. Nsiime tééghi dii soogune. Nruu boodane tuu, nruu féé ignookama lé. Ghuna mbééka miine dii foodo, nroog la nruu siitarnani, nroog la nruu gwindi, nroog nruu gwii.